Manga inaandi hogolola omuntu ngoka ta hokanandje ondina okumu ilonga lela. Manga inaandi hokanwa omuntu ngoka ondina okutala omikalo dhe. dhoka shoka osho oshinima sha simana lela tango tango. Manga ihoo hokanwa komuntu owuna okutala omikalo dhomuntu ngele omuntu ngoka okuna ngaa lela omikalo omiwanawa. okuna ngaa omikalo dhopokati kaantu. Omuna oku hogolola omuntu ena omikalo ha simaneke aantu ayehe. eya hole nenge keeya hole. esimaneko nali kalepo. Manga inaandi hokanwa omuntu ngoka ondina oku kala ndmu ilonga lela okuza petameko mpee. Omuntu ngono ondina oku kala nda tseya aavali ye. ondina oku kala nda tseya shoka ha ningi monkalamwenyo ye. hashi mu etele iimaliwa opo a tule omboloto poshitaafula. Omuntu ngoka taga hokana ndje ondina oku kala ndemu mangulukila. naye a na kale wo a mangulukilandje. Ondina oku hogolola omuntu ena omikalo omiiwanawa. Oshiholelwa manga ngaa tuli methimbo ndino otandi hogolola ngaa nando esiku limwe t uzepo naye tuye ngaa naye pokati kaantu nenge poshituthi ngaa shontumba Sho ngaa tuli poshituthi mpee oye ashike tandi tala kutya ohhh ota ihumbata ngeyi ota ihumbata nge. Osho shina oku kala ngawo. Manga inaandi hogolola omuntu ngoka taka hokanandje ondina oku kala nda tseya nawa onkalamwenyo ye. Ondina oku kala nda tseya kutya okuna uunona ungapi. manga inaa hokanandje. Opo shi ka kale oshipu ngele twayi mondjokana. Ngele okuna uunona wuli iyali. utatu ngawo oshihwepo. tu ka kale naye monkalamwenyo noku tekula uunona we mboka ena. Nongele otwayi mondjokana inaa lombwela ndje kutya okuna uunona ungapi otashi ka kala ndi taambeko uunona mboka ngame ndiwu kutheko ngame ndiwu tekule. Oshiholelwa ngele omuntu ngele okweya ena uunona wuli nando uhamano ngawo uunona owundji nayi. itandi vulu oku ke wu lela. oshi oshiwanawa okuya mondjokana ndishi kutya omuntu okuna uunona ungapi. Manga inaadiya mo- ndjokana ondika oku tseya aakuluntu yo- yomumati. ha mpa hazi pomukunda mpa hazi. nomoshitopolwa mua hazioo shi ka kale oshipu. Nomanga inatuya mondjakana naye ondina okutseya ookume ke ayehe. kutya ookume mba yaakadhona nenge ookume mba yaamati. Nokutala wo omikalo dhookuume ke. Nongele opena sha shimwe sha puka omanga inaatuya mondjokana otuna okushi pukulula opo tuye nawa mondjokana.